<noise> be tuje' ncho aba ngia la cha' na thi ji thi thi ntheꞌna senda peine lana thiana nth'ia lantha ntha nchisu' o madera ya ya tunduexin xra kani pero jina ntha plastico tuexin xra kani nch'on nch'on thi t'u nch'on tsini nkjui luga tsunde'e xra kani <noise> yami yami chua yami na n'ena ya tu nthuani xra kani ya na ya na jin yana xr'ua ya yami thi rugunda ntha xiche ya thi tunduexin xra kani.